Ҳар як шахс дар зиндагӣ, дар ҷои кор ба стресс рӯ ба рӯ шудааст. Барои рафъи стресс дар ҷои кор бояд танаффусҳои кӯтоҳ гирифт ва нафаскашии чуқур кард. Муҳим аст, ки вақти кор ва истироҳат дуруст тақсим шавад. Ҳамчунин, суҳбат бо ҳамкорони мусбат ва варзиш кӯмак мекунад, ки фишори равонӣ кам шавад.